Hyi da muna buya ghi ghi yan gyicakhi wa tibu yay an gyicakasi wulthani hyi Kwaku ba wu ndaka zha ta gyicusa ghi khin vinavuwi danza wuya ga di tsawi ba wu khiyi vurdasi wuzhi ca di vinavuwi tasi wi hyi khiniya wa zhaya wa murdi a ndaka gyicusi Ghani ga wai ba wu ba wu gyici wu wu wu gyiciya khin cani ba wa zhawu ndaka zha wa murdau wa dada tibakhi khin cani yani bu wu ndaka umma khin tasi be e yandi ghi wulthin ya umman ya gyican wa tiba khin cani <noise>